lallai wodi sholli fere ferenane sholli a tawai ndi nder mbale lokaci nden ndun ndon wada wodi sholli ndun wi'ata jalaujiayi ai sjolli mdin mbodeji kondu nde maje mbodejindi mbowai mbodeji won chondi nareji jun "mbandu mbandu" gasa maji kenanto sholli ndin yawanci a tawai mdi nder mbaledou ledde kenan nder mbaleto non ndi garista shush abinan shudi maji ndi jahai ndi ganda ga siroiki gene kecce to ndi gari sai ndi ngada ko kowa entare taghandi allah wandhi ni ndunto hanji allah hokki ndi baiwa ka'a ka mahuki suduto yadake ndi gari ndi mahi suduan neddoh to ndun hokkima sankita <hesitation> gaskiya a wawata <hesitation> allah hokki ndi baiwa allah hokki ndi ndabare allah hokki ndi hikima allah hokki ndi yoire no ndi sayirta mbade majito to ndi himmini sanyukindom ndi ngrata ndj nassa ko ndun wandai ndiyamndi sofata ndiyam nassata nder mbade ndengan to ndi gari ndi sanyi ndi sai mdi ngara "nassirde nassirde abinan" sudu ndun sai ndare lesto todi nassindeddon di ngatta koyije maji <hesitation> ndon di pernata to bikkon o'yi hankonma ndi ekkitino kin <hesitation> non kon jarirtaharkon gurto no kon perirtatoh bawo don wodi nyandeto nyade ndadde hanje nde jottako ma ngada Bellengada gelle ko ngada wurongada wuro a hetti fulfulde nden ngada gelle ngada wuro mbawo mun kenan hanjum won ngada wuronto ndi jottako ngada wuro ngefe gello ke nansai a tawaidi nder ledde nder gellea jamare ndeppoto fu njale a tawaide nder ledde ndonmbo nde jippatako ndou ledde dambudesai ledde taude <hesitation> asira ton jiki mangariba ayi ai nyale nden nde gartoyi dou donamma jon ta fea'ai ledde nden nde jottako sai nde egga lekki kintoh nyale hanje a rayuwa maje nde ngida ladde ko gefe gelle ko ngada wuroa'a e ne jamare gadirta rayuwa mudun nder gelle njodorto nder gellehanjima nder ndon a mare wonifu ndon nde gonibo nde mburi jippaki dou ledde nde jamare ndeppototoh ndun hikimandun hikima ka allah andi ardi baiwa ka allah wadini ndi hanje boamma a tautande fan gefe ngelle a nde ndeppinder ngelle entare a jamare woni ndon tautandetoh <hesitation> gortonde ma ndun anda a tawata gortode a shaka wuro gortonde a tawai nde a nder gelle ndon ndun wadan ta nde shundi majendon nde sakkinta mde perna mbimbe maje nde mbofa nde perna nde gurto nde ngada ga fildaki a mbikkon maje nder mbale mbale entare nder gelletoh hanjema rayuwa maje nder jamarenon agwagwaje sholli kenan ndun wi'ata nde kenan hanjemanda nda nde hanjima agwagwa allah wadani nniga tagadi sondu nga firai to hangama a tawaiga nder jamare hangabo nga mburi yikki pellel margel ndiyamto hanjum yawanci ndurobe agwagwa a tawai mbe gandi "mbe mbellel" mbe irta belel mbe gadana gel siminti mbe ngada ndiyam nder dontoh a tawai agwagwaji ndin nder ndon"toh ndo toh ndon keba" ndijam hanji ko shedu nde gadai bikkonkanje agwagwaji kenan nde pernaitoh wondi jawleto jaule mbo hanjema rayuwa maje nde ndon gondi rayuwa nder jamareamma jawgal ko nan nga ndunsai a wadi dabareyawanci hanje jawgal a non ngata ndun a ndoddudujawgal a nangirta gal entare <hesitation> sai dai ngada na gal ntunol gan yawanci jawle hanjema ndou ledde tauta ndehanjema a tauta nde nder sudu ngotal ngotal tauta nder sududou ledde tautade gan ndume nyoire maji ndudi toh non poli hanji ma atawai e ndum dura ndi nder mbalehanjima ndum wadaindi bukkayel ndum wanda les sai ndum wadan ta ndi abinci maji poli kenanto entare ko nandi a majunfu sholli nde ndun wadata rayuwa nder gelle wondi ndi wita wai mbeloujimbelouji hanjima atawai ndi nder gelle a ndi ganda rayuwa maji mba jamarea tawai mbugaji nder gelleigga mbelouji a tawai ndi "nlad nge nladde" amma bugajimbugaji a tawa tandi nladde hanjima nder gelle ndi gatta rayuwa majiamma hanjima ndi deppatako <hesitation> "le le le le lekki pamari" sai lekki toukiko ndi ke mba mandi gon ndi toundi ko ndi ke mba lekki wokki touki ko ndi keba zalaji ngondi toukitoh douton nde gatta rayuwa maje ngan hamjema nde njardaki yimbeamma ndi ndon gada rayuwa maji nder yimbeentare ko nan ndi e majun